<noise> Kuli sasa hivi ni ichangamoto nkulu ini kuikumbi dunia wina mukolola aiiya kulonda yani chila chila taifa <noise> nikulo ndushindi wa kukizana kwamba mile na maendeleo yana munacha nali chino mazana amatisa mavule <noise> ukulingana ni changamoto kwezino mzizu kudunia zi umazana ichi kufika mali paka yaamua yanjia nukumana mzivita kwa hio ichangamoto nkulia ulimwengu yani yakulonda <noise> ama endeleo yaushindani wakila taifa <noise>